אִלַא קִנְת מַזְטַר נָאקְל גִיר גּוּג' דִיַּל הַמַאקְלָה טוֹל חַיָּאתִי, נַחְתַאר הַקְּסּוּס וְהַטַאג'ין, הַקְּסּוּס בְחִית קִיְזְכֵּרנִי בַאלְג'מְעַה וְהַלִמָּה וְהַטַאג'ין בְחִית פִيه הַחְדְרָה וְהַלְחַם וּמַדַאקוּ מַאקִימְלֵש, בְזְווּג הוּמַא מַגְרַבֵּה וּמְגַדִּיִין וְקִנְקַדַר נַעֵיש בִיהּוּם בְלָא מִנְזַהַק.